Ua mamake wau e ninau ina hiki wau ke hele me ʻoukou Pono wau i kahi huakaʻi, o wau iho no, no ka mea noho wau me kaʻu mau keiki ma ka hale kēla me kēia lā. ʻaʻohe wa e hoʻomaha ai, "so" ina hele ʻoukou mamake wau e hele pū.